Yekk lekk naa ma- maalo daal laa mujj a lekk, muusal maalo togg soos bi jën, def ci ay sobleeg, poobar, jumbo, kaane, yëpp muusal maalo bi ba mu ñor yekk maalo bi ci pool, fob soos bi suy ko ci kaw, taaj loolu laa mujj a lekk.